हांव जोर सात नंबर चिट्टा जल्यार माका ह्या दिसा खूप महत्वाचेम किद्याक मुणचें ह्या। नंबराक मझ्या आवोईचो जन्मन येळी दिस ह्याच दिसा। तिणे पृथ्वीचेर जन्म घेतलो लो आनी सांगपाचे मोंचे सात्तर्केर आमचो आखो घर खुशें भरता।